عشان اكتب رسالة شكر لطيفه فأنا محتاجه ابدأ بتحيه مناسبه واشكر الشخص مباشرة واوضح ليه الشكر مهم بالنسبه ليا واعبر عن امتناني العميق للشخص ده واختتم الرساله بإني بتمني شئ جيد للشخص مع توقيع مناسب طبعا